Loza voazanahary sy de maro be loatra karazagny fa izy foagna ma- misy fa misy tegna maventy karahan'zany: cyclone, horohoron-tany, <hesitation> rano miakatra, rano bi, ranomasina miakatra, <hesitation> tany maigna maigna lava tany fa tegna mampizaly de cyclone mbanà rano bi.